टुट्यं सीसा बदनो तै सबसे पैली अपड सेफ्टी कन। फिर टुट्यां सीसा थै सावधानी से हटे कि वेथे हमन भैर निकाल दीण फिर वेक बाद नै सीसा कू माप लीण सही ढंग से फिट कौरी दीण।